طبعا اذا جتني الفرصة اني اسافر الفضاء اكيد حنتهزها، <hesitation> لانه <hesitation> يعني حستكشف، حتكون تجربة مميزة وجديدة ما جربتها، حستكشف اكيد فيها اشياء كثيرة، وكمان حتعلم اشياء كثيرة، فطبعا تجربة ما تتفوت صراحة.